Lo nakate na'ma á, xi livi ta nde ikuñu xi niño kinakate nka livi yundute á kuijlo na'ma naá te jɨ'ɨ ki nakate nde yuu ndute nuu lo ño'o ndute naá, kane'e na'ma naá jɨ'ɨ te yajá, livi nakate xi lo ya <hesitation> nuu lo ijña nka naá, te ñatu ndute naá, te vijna á xi lo iyo nka iyu'u té yata ve'e á, lo ino ndute naá, te lujua livi ñaliko kuyika ka lo kee lo jɨ'ɨ nde nuu lo ño'o te naá, xi lo ino nka ya á, te lujua na kate ye na'ma naá, te yaxi ka kuu.